Karaza zava-maneno hay teña; ndao moa pianô, gitara, farara, valihy, angorodao, amponga, kabosy, violan, saksofôny, batery, filita, sy ny sisa sy ny sisa raha.